a chika yan da ku yi chegu min <hesitation> yanda ku nuwa techu chayi yoh yi yirri min gundu bwalau gundu bwalan kina a jor pu nuwa techuwai ba yoh ba yoh <hesitation> yir ti ner nawi ba nu tenyau ba tonda buri ma kushuwei bwalau jir pu ma kaucha bwalau madewo dundi ma chenda ma tunu gundu ma der gundu ma der ma teni yoronga ba nyina gundu kuna ka puwai ma deru ma deru yoh <hesitation> wandi wandi tu wandi tu yoh waki gundu tono wandi tu yoh waki gundu ba ningya gundu kina ba yoh ba yoh ba yoh ba ninga ba ninga wuchichi ko ba ninga chika piti piti ba ba waka gundu kina anda ma de ma de yoh <hesitation> makwana bu nim nim wa nmabinimwa minwa de ma panna a miringi kama deri ma panna a miringi. ka Yeh jor pujor pu gundu kina ninga ninga a de bwalau ka der bwalau toh kana tono yirri ti ma pannai a pina miringi pina yoh bwala kina ka bii ma kwe waka buri yoh chika mima bu mima bu nim nim bina <hesitation> bwiruwei buri. bwiruwei buri yoh wandi tu chanji gundu kina buruwe buri ba chanji gundu kuna anda ma kasa ma kasa mima ma chasina a miringi.